Nte kundiŋo miŋ i ka n je teŋ n na siinoo maŋ wara nuŋ a ye n jaahaliyaa le muŋ ne ye a tinna n buka siinoo soto noo pasiko wo tenboo sunkutu, sunkutuyaa kono, n ka siinoo fo aa maasalaahu a ka beteyaa n baloo ka beteyaa n baloo ka beteyaa n ka baloo kalŋo a ka feehe daali loŋ bari saayiŋ, n buka siinoo soto noo faŋo ke n maŋ a loŋ fo yele dooyaa loŋ baŋ fo saasaa loŋ baŋ fo duŋ miira siyaa loŋ bari n buka siinoo soto noo a jari n ŋa loorio fajindi suutoo niŋ n ŋa wo miŋ walla n ŋa njaroo dadaa n ŋa a miŋ, n si naa siinoo noo.